Ny ilà ny fandamà paty rey zany, paty rey io matetiky marokoroko raha rey sady matevy. Da sarotsarotsy amizay zany ny fihinana azy, la zay zany antony ilà raha reny io satria lamalamà amin'iny eo paty iny la mampitehihina i amininy, mampitelinivy, sady mampitsororoaky ny ranonivy, lafa malamalama sady moramora gny mihina azy.